<hesitation> Ho anahy magnokany zany io moa zagny da agnatisane zavatry sy tiàko zany io magnimbagnimba hany io, fa gnagnahy fonsiny zany da isaiko aloha gn'olo andragno hoe firy isika amignao, raha fantatry igny da arakarak'igny zash gn'ania anazy hoe haha mahampy zay, raha ohatry aleo zany izy sy ampy toy izay mihoatra.